Niaña nanití, chendí kuchundó, hetí kú mudundó, chetí ni charú'u te cheti anrivi no'o lulu ján nixhí hí já landá, te xhexhixi xhexhi ñá ñañañá ña kú ñaña kandó nani xhí.